Nosũ aneke nneke mbɔɔ teka a jãã iméé kin gwo iba enbo whojéé kin giu iban a give imbóó ka yik andok emboo uneke eye ta soni ichibi shiba sa iya a beru uwebo ajehi uwhebi atu u ai no dema asai a meka bok biku mek a bɔɔk no kwenu kohi ichibi kafi uwheng su kwem uju u webo hano teba cherke imbɔɔ kayik an dok bɔɔ bayan mbɔɔka yesa eli iku mbɔɔ sa jeba oteuotou a teu sa cika na teu sa gong su jewi embɔɔ jeni na beru ubino odie domin nibo nibo nibo a yik igwam echei embɔɔ kuma bika ba ta dema geong imbɔɔ hi suje gije kó a webembɔɔ bike ko a webembɔɔ baba tuk kibo ana goshihu abin hano uwhehawi sa iya kwei omek ko mek utowhei har ka kame na yuci uwhebɔɔ ye uwebɔɔ hano sika kwena ga tuho okam eye su kwenu gu jewo iye tiki ja gong no tu nena nan chom suje iye ta tara kafu kafu uwheng suje iye ma uwhehano tiga soni ivhibi na gong aka jáá ime a báná a kele Yadda me kin jee imbɔɔ a shika yika dok bɔɔ saanna é ubun eye su teka a-a-a jamé a gwira kele asa a ner sa báá a ner sa báá ko bin me who sú kónó nuna neno oye comeeme shina yei ne ashin mbɔɔ a kweya imbɔɔ a sonu uye uyehanoi ase méébɔɔ shika kwiya abin embɔɔ shisa a wuto cokno deh oyira hetu hu neke ko kuma oyira nenihi urai oneke imbɔɔ mokbu ubin yenono ba domin iyo mtéé sa mde cheng mtéé. isheu uneke tani isáá na kwena je nenuhu ukurweye a harko to mte mte hake gaiyir ibang ire yenonoi amma imbɔɔ no aner éá mbɔ iguw isong ham imbɔɔ ka teka jawima a gwire a kele in kuma in kori mbɔɔ na iri ate mbɔɔ shika jeya domin yadda imbɔɔ shika jeye a bema ndok bo bo sosai kuma <hesitation> aka bema andok bo sosai kuma aso na bema andok embɔɔ na bana a lei ihide yadda eme shin ne na neke me shin teka bemi shi wheng a new naka show naka show naka tar hano bo bu bema so unerejii abin a sohun rare niyo eying So bema so uso na no kele ewhele seju ubenu ubin obok ewho domin nu baw ucher entarke se who joh ushi su fa iha`a` sewo faiha`a` kam bu so unereji enai sai uji ubin oneke nu neka yi oboko etoi sewho neki iheu` etoyiee sa who neki isaa entoyiee sa who neki isaa entoroke ubin eqho su phia iyom no swho su itengasha nu bam heta ashe ma uyipi me igwamo sei who soku udee nu bamje who bu ubin eye sisu yiki who bu ubin eye si su yiki who igwamo- asi iyo su usu unere yii abika sai abin yono who suphea ba a sai ni yadda who susu su unereji ba nisue eyeh suje awhe ajewo no oyara eye ana hepe e heu aha bemba kwo echer ba amma bude nu phecer nu banu yiki gwamo yuke echewho su kwem isu unere ijei amma baha uphi abin yononoba a sai no yadda ewo susu phea no su unere jii no deh ba iyo kafin usu unere iji sai iwho uwhai haa kafin usu unere iji sai iwho ufa ihaa kamin usu unere jii sai iwho fahaa kain so Iji sai who fa iháá kafin usu une reji sai iwhobera kafin usu unereji yadda whó su sunereji no deh ko wani ubin oneke sai who nehi ubin oneke naka tuko suwho nubin oneke neke damu nu neke neke goi sháá neke naki iheu neka bemo cheu oneka neka a phi ijim dom bu su ujin ewho su bema heti hu uneke sewu nereji ba bu neke cok abin yono kocak su su unereji yadda who su phaa nu su unere jii nodeh bera anera embɔɔ sa she a nere she saha bembɔɔ aso anere shesaha bembɔɔ aso a nere jii ka jehibi ishem isa inteyir idan iwho buha tumo ubin ambɔɔ sika phea idan whobbike phi uhun coko osa yime ko cak kinbɔɔ asa kwo a jebo ni haa akwai ihaa ni honok saja a wehi nwo na bana beri nyim na gwesihi iyime ko cak bika iyime gwesihi iyime sa kamine petiyim kocak cokeyime umom hawi ma chogwac sai parkin bija perkin so sai ma bee na kafe ba ba tuwi yim ma bika ba yima kuma nu sahanui ma bika ba bem uner me ye se tuki iyimme ma cho gwai haiwi mage sacha peti ye to inte cheng hane bm ete tun uyow bu seye chang mte ka yesiu neke bin Kuma su yeshi ukama jehi ushawara kana jehi kana nem jehe ishem biku jehi ishem haw bike jebuca su unera go ato bin kasu neke ye asa suna kole sujewo sa kwenaba ayia jeno har a neke hi hawi idan cok abiy komeye sana pheino biki bema nu neke a su nerejii su iya yeshi ujehu ubin eye se kamata a phea na bana cher buku bema huku uneke eyi sasu unere ejii sugu iya jeho isii na bana kau na bana ler ohe na bana necho cok abiɔ eye she hano ana phei buku bera nu neke asu unerejii su iya basu uweuo ogwak unte an tee ke iya heu chei ke tuke tata <hesitation> dille ochei hano sa sokwena tuke te aje ser ba hei na bana phuubin ejii uyum asa a chei aak yikinte ke bane <hesitation> tuka a nekebɔɔ aha sobo a nere ejii asa anere jii enye buw bema yikihu uneke nasu unere jii su iya a jeju jehi ye Ubmɔ yom eye sa ko beri cher yeja phea kodemu kuma aa bin sum demu berihi cher ba to mte sina kaperam suju jeho oman oseno sé na bana gwe ko kuma jehi kona gui bika sai ni kona gui ko kuna buca sai ni kono citta su iya jehe ko kuma u yesi ujehi inaa biga si kona chir su iya yesu ujehi inaa ko wani kono abin aleyaete sikena soniyono dehane mte bika bera nu neka su unereji ku yesujehe nu heti ju kan ni bani mje bu hau kapi whoba to akoi ubing eme sin phewa yadda ete yom sike wejen. neke jinika neve awebo saha bembo pheji na so a nereji.